Sɛ epɛ dɛ esesa wo kwekuanankor ne nan anaadɛ wo kaar ne nan a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ; Ibotu nan no. Edze akadze a ͻwͻ dɛ edze tu no, ibotu edze efi hͻ. Iwie a na edze taae fofor a ewͻ dɛ edze bɛhyɛ no edze ahyɛ tse dɛ kwan a efaa do tui noara, na ekyinkyim emia mu ma oeesi do.